Niimanya Orukiga, Orunyankore, Oruganda, ninduhurira kusha tindikurugamba, <hesitation> niimanya Orunyagwanda nirwe ndagamba kandi ninduhurira. <hesitation> Ezindi, ezindi niziiha kandi, zoona ezo, nizeezo.